Karazagna vôrogna aiko ndraiky ai, <hesitation> misy zô ai fôdy, <hesitation> fôdilahimena ozy njare, de <hesitation> misy koà Kilandy, de misy koà papango, de goaika, hitsikitsika, vôrognondôlo, pigéon, regny zao le vorogno ambony any, fa kô vorogno ambany ndraiky ai, ôhatra zao akohô, drakidraky ee, gisa a, de zay.